Naréh rchiglaza gunché xini cun zhietí ni rtoraba purzi <hesitation> balí naní selecionad, balí naní, guc-guc'chepaní, bwueruba par laní maz nunú rninú que queityru chinudi ra industry <hesitation> eh nlazias naní porque pues ra industry giní, raniní, ranizaní rbé ni rdauën náah. Balna gunzac'zaca cun <hesitation> záha cuch, zía záha zyienty rniën <hesitation> gwuengá per'uma queity nandía xinána záha xten animaleh re, xilaní bdaumaa, xilaní bdiedraba entons ryíé baligá rzalóo tïë bicw zí iniën <hesitation> juerte zítnení tïé cwua coz chi ni-nizaa gun mal liga, chi pur ni ryiana maru gwuen cun zhietí ni na-ni naca comercial, ni rdo cualquier dien'd. Gwuen nugwuel manteca parzi nugwuel chi gunzac'u tïé, gunzac'ruba tïé cwua getcuny cun záha chi bayní loho pa nipa chíé loní chi.